Nijool bélébul muting man nak musin mé aan éñoow; éju jiciil: yéél; yéél jamba aan aŋayo nuréri. Yéél nébénébénéén buñoow bara aan; buñoow yéél ébénébénéén buñoow bara aan. Urégéén éting yéél, man nak ubaaj émooc yara guciil.